Biu nju ni kjuande nda lae nda salsa kun biu santaju galjiu nda lamujube kante y ya es nda salsa pero sies kunn puy bi mu mang nda latujuly kun stakat lamujudp bi y ya lankal biu kampuy bijiy ya lae nda salsa pero si nep mas nda mang nmujudp kumu sapats u ya lai nda salsa y biu lechuga ni nep nda mang nep mjau bale ljiu lai ru ki dantju kiy lejep ljiu nkijily ljiu daua meje nduk lai pa nda ne nda salsa bijiy ya nda laju ya lanaung aveces ni tsau nda ne bae si nda laep imp bale ljiu dantju lai mjau baekiau mas. Lmang es ljiu dantju ni nda nip laneng nda nda naung ni nda nip lauinp nua ru ljiu nkijily ndu nda lauinp nua bijiy kiy nda laju lanaung nda salsa ni kjuande bale lejeng kun lju kuent ndaja kante nda laue nip lauip kun kampuy ni riat y se puede lamujudp stakat pa ke lae mas kiy dibiejent bi ya mas kle laui.